بفضل أعيش في قرية صغيرة، ما بقدر بفضل أعيش في قرية في مدينة، اخير لي أعيش في قرية صغيرة، ألعيشه بتكون سمحة و الناس كويسين و انتي ممكن تعيشي كويسة، اعملي أي حاجة الانتي دايراها، لكن المدينة زحمة، عربات، حتتا جايطة، ما ما زي القرية الصغيرة يعني.